Nsop anob aching. Obha ori eti eti mbi wut ekhina nsop eyima. Nsop nyi yit oyi okhin oyume ayip. Nsop nyi yit, nfo eya anyak, osu nyi kparang ka nsop. Nsop, kpe jen kpe jen, okhina nsop. Obhu nsop chang, onyim omonghe ekub nfo ano okhin oji ki ochib okhira na abho kpu kpu kpu, o use a nsop. Nsop na oki khin okak osu nfo eya kparang. O ki yume ayip ama na ofu e khina nsop. And ekpi nsop nyi oki khin osu nfo, efon nsop nyi oki khin oyume ayip. Omo khin nsop nyi osug mfo ochibhe oyuma ayip. Oki ki nsop eya se nyifa nsug nfo, nyifa, nyi nyuma ayip. So nsop a fon eyim eti eti mbi akhin a yim nsop. Obhu nsop chang use oki yim nan? O ki nyime na ofu oji khin ayip oyume ano nji nsop chang a? O nyim oyume a yip nji nsop chang. And mfo anyaga onyim osu na abho. Mfo anog anyaga o ki khin nsop okag, osu nyi kpar-a-n-g. Nfo enung eyao, na anyaga o, okhina nsop, nfo nyi nwet o, okhina nsop, nfo nyi ebhin o, o khin a nsop. Oyim oyim ejum kpe jit nji nsop chang. Nsop akpi obha eti eti mbi ekhina eyi ma nsop. Obha eti eti osi mbi ekhina nsop, and afone obha eti eti, nfo esum o, ayip eyum o, nse esumo, abhi o, feb, eyim mbi ekina ewog ayip o, feb, okhima nsop osug.